<hesitation> Aleo aloha mofo salady e, satria mofo salady igny sady misy mofo igny am'le lafariny mbama magnampy <noise> calorie-n-tegna am'le <noise> iha mosary atoandro igny toy zay le salady avao, salady igny manko tsisy calorie agnatin'igny de ohatran'ny hoe mihina kata avao tegna amin'igny de lasa tsy afaky le mosarin-tegna amin'ny atoandro.